إذا كنت تبي تعتذر لشخص أول شي يق- ما المفروض تكون مقتنع بغلطك وتكون صادق في اعتذارك، اختار الوقت والمكان المناسب عشان تتكلم وياه، بعدين قول له بوضوح إنك آسف وحدد الشي اللي تبي تعتذر عنه، حاول توصف شعورك وكيف أثر عليك.